Aia ʻekolu iʻa hiki iaʻu ke hoʻokaʻawale mai na iʻa ʻe aʻe, oia ka uhu ka mea ulaʻula ai ʻole ka mea polu, ka manpachi kela ka mea ʻulaʻula ʻai na kanaka likeʻole i kela, aka kaulana o waiʻanae me kela iʻa ka mea hope ʻoia ka ahi ʻai wau i ka poke a kela koʻu punahele o ka ahi.